<noise> Gn ny nahando Torkianina mao zao da nahazo nahazo gn'ila avy amin'ny <noise> tsiro Aziatika Oriantaly igny da am tsiron'ny <noise> nahandro Medatiaranianina agny. <noise> Zay gn tena mampiavaky gn ny <noise> nahandro Turka.